مشروبي المفضل هو عصير الليمون بالنعنع، أحبه لأنه منعش و لذيذ لتحضيره، أحتاج ليمونتين، سكر حسب الرغبة، و ماء بارد، أول شي عصير الليمونتين في كوب، بعدين أضيف الماء البارد وأقلب كل شيء أخيراً اضيف شوية نعناع مفروم فوف العصير يعطيني انتعاش وخصوصا في الايام الحارة